जापान की संस्कृति सदियों से विकसित लागि हुई ऐस मुझ। पूर्वी एशिया जस की चीन की संस्कृति का गहरा असर प्रभाव ओसो। साथ मुझ जापान अपनी एक अलग ही पहचान रहि बणि संस्कृति के बारे मुझ ताएके भारी प्रकार के लोग रहो।